Ita preciosa yae supe va, jaeko jokua diamanate reta, esmeralda, goraganica jei karaireta supevae jaeko mboi ra ojo vae guinoi efecto optico, ipuerevaera ikavi oyekua kua jae ipirapira va reta tantaviko jembipe jare overa <noise>